Sääne kipõkütsäi vai leeväkütsäi, tuu umbõ kibõhõhe leevä küdsämises. Et ku leib um joba olõmah ja leeväviilu panõt sinnäq sisse, sis kipõstõ küdsät taa krõpõs. Tuujaos tä umgi. Vai saiaga sama lugu.